Omuceeri nyowe nk’okundaguteeka, ndagutoraana, naamara kugutoraana, ngwoze, naamara kugwoza, ndaba ntiriho amiizi garoosa, reero naamara ntekemu ka buto mwaryago miizi garoosa ngapimire, nimba nga pimire naninza kuteeka nka kiro emwe nimba mbazire ebikopo bina by'amiizi mbitire musefuriya, reero gamara kubira nshukemu buto reero ntekemu omwonyo, nshariremu akatunguru, naamara nyooze omuceeri ngutekemu, naamara ngufundikire maare endakiika nka ikumi nitaano ndagira gura gwahire reero ngabure.